Ti nti vida kue̱nté cada nkojnkoni na nti kja̱xin nti chón sínki tsixroi ri chjaséni ntihi ti por ejemplo nkojin ri sin ndasoa na nti tꞌayakuehan sin ri vida kue̱nté sin na nkojín na átjichroe sin na nkojin sin na itꞌi sin xra̱ na nti tꞌe̱na sin droga kja̱xin nti ichꞌe dañar ti cuerpo tsixroni tijie ri tiempo na nkojin ndasoa na nti tjejó sin nti drogado na tjejó sin nti quizás nkojin sin tjejó sin ri hospital ntaha porque ri nti kꞌuáyakuehan ri vida kue̱nté sin a na porque cada nkojnkoni na noheni kixin ri nti vida kue̱nté ni na sínkí delante dio por ejemplo ri nti jeheni titekaoni itjen jnko dio tjechón na nti noheni kixin ri vida kue̱nténi na sínkí ticháxi̱han tsꞌe̱nani xran á tsꞌe̱nani nti droga á kixin táha mé tsjinkiṭsa nahí sino ti vida kue̱nté cada nkojnkoni na ticháxi̱n tsjancheheni dio kii nti tsjinkiṭsa kixin jína tsꞌejóni porque ri jie tiempo na nchóhña ndasoa na nchóhña sin na tjejó sin perdido tjejó sin tꞌe̱na sin ri ixra̱n na tjeó sin tjeó sin ókjé tjejóko sin amigo na jnkojin sin na hasta tꞌóan kícho sin na ri nti vida kue̱nté sin na ixi sínkiha xikaha xi sínkiha ninkehó xikaha kixin tjejó sin perdido tsixroni ti nkojín ri ndasoa na nti tjejó sin nti ókjé nti ókjé nti chjasin tjejó na noea sin nkexrín itjen ri nti palabra kue̱nté dio na. Ti nti palabra kue̱nté dio na tjinkiṭsa kixin nti kixin nti vida kue̱nténi na jína tsꞌejóni ixi nti dio tóxrihi̱n kixin nti nkojín nkojín ñao la tsꞌea dio na tsjanchia kuentá ri vida kue̱nté cada nkojnkoni a kixin siná á jina kꞌuéjoni ni? O̱ náhí na kja̱xin nti palabra kue̱nté dio nixja kixi ticháxi̱n tsꞌayakoheni ri nti cuerpo kue̱nténi kii ntaha ri itjen ri ncha̱kuén dio ichro ti palabra na mé ri nkojnkoni na kja̱xin nti ticháxi̱n kixin nti ixi ina tsꞌejóni kja̱xin tsꞌayakoheni ri cuerpo kue̱nténi kixin jina nti tsꞌejóni porque nti ti tiempo i na nti nchóhan nkehe la nti xra̱hya nti xra̱hya nti tákaon gente na ixi nti por ejemplo ri nkojin sin itse sin nkojin vicio de ókje nkehe na kja̱xin nti tꞌayakuehña sin ri vida kue̱nté sin a noehña sin kixin nti itjen jnko dio tjechón na tsjanchia kuentá kaín ri nkehe ichꞌe sin a porque ri nti ti vida na kja̱xin nti kja̱xin nti sínki tsixroni porque ti jína tsꞌejóni na tsji̱chréhe̱ni dio ndá ri nahi la kja̱xin nahi porque nchóhñani na titekaoni kii tejn jnko dio mas nti chrèhyani dio chaxín con todo a̱séni na noehni kixin ri nti vida na sínki nti porque nti dio na kja̱xin nti kjuajon chꞌán ri vida kue̱nté chꞌán por ri jeheni dio na kja̱xin kja̱xin jnko tiempo na kui chꞌán chjasintajni na kja̱xin kꞌuixin nchóhña tetancion na kja̱xin ti jínahña mismo na kja̱xin chréhe̱ nóton chꞌán na noehni kixin ri nti. Ri nti sacrificio kjuíchꞌe na para bien ri cada jnkojnkoni ri si tjejókjeni ri chjasintajni a na ri ni nkojíni chóhani ri palabra na kja̱xin nti kja̱xin perdido tjejóni en alcohol na en droga na kja̱xin nti tána nti chꞌe dañar ri nti cuerpo a ri nkojin ndasoa chꞌehya sin ri valorar ri vida kue̱nté sin na nti kja̱xin nti jjj kja̱xin tahana na nti ndoáhya tsixroni porque nti ti sin kuekꞌi ti sin kuékꞌixin ósé na kjaxin nti jnkojín sin na hasta tꞌóña kícho sin chjasin ntihi hasta tꞌóña kíocho sin porque nti noeha sin kixin itjen jnko dio tsjachia kuentá ri nti tsjixixín na mé taha ri nkojín ri nti tjénxra̱nka ijie na ri nkehe acerca ri nti ti nti tsꞌayakuehñani ri vida kue̱nténi na nkojíni na tjejótꞌayakoheni ri vida kuénténi a na táha ri tjexranka ri ijiena quizás nkjín ri gente ti chjasin ntihi na kja̱xin ókjé chjasin na kja̱xin nti tjejó sin perdido tsixroni a na táha ri important kixin tsjinkiṭsani nkojnkoni kixin tsꞌitjani kja̱xin palabra kue̱nté dio kixin nti ntaha tenixja kixin nti jina tsꞌejoni kaín ri tꞌatsinkani nkojnko ñao na kja̱xin tsjancheheni dio kii nti tsjinkiṭsani tsjinkiṭsani tsjinkiṭsa cada nkojnkoni kixin jína tsꞌejóni na ti kjaxin ri nti salud kue̱nténi na jina tsꞌejóni porque noehani nti de repente na jnko accidente na kja̱xin nti sinchekꞌitjáña ri vida a nchekꞌitjáña ri vida a quizás ti náhí la kja̱xin ti jnko accidente na. Kja̱xin sinchekꞌitjáñani nkojnko ri cuerpo kue̱nté cada nkojnko ni a jnko accidente na kja̱xin nti tsjikao ixi nti á tsꞌen gente o̱ nahí pero nti ti daño la ó nti ikjí tsixroni a mé ri nti importante kixin tsꞌayakoheni ri vida kue̱nténi porque ri vida na sínkí tsixroni delante dio kja̱xin na kja̱xin ri nti tjejóni ntihi na ri jína tjejóni na jína sichꞌeni xra̱ la jína tsꞌenani ti nkehe tóxríhi̱ni a nda ri nahi la nkojini na na̱ka tꞌe̱nani ókje nkehe tꞌe̱nani xikaha ri nti tjexra̱nka ni̱hi ri nkojin ri nkehe nti chꞌe dañar ti cuerpo a na kja̱xin nti táha tjexra̱nka ri jie ri nti importante kixin tsꞌayakoheni ri vida kue̱nteni.